Suk a taia eh eo si to temeno tateh vapa gunah, eo to ita ante a no pa vateh aneo manu gin, eteie seke va'oeh aneo, eo pasi no akuk koveo pa va'us pa vatotobin ama ponis. Ahik beo hin woen ge a taia, eo to tenon pe ir koman bi ir iuh woen ananeo kipa woen aneo. Ba hik eo to ikta teh itoe va no sih beo si hin woen, ahik eo to teh akuk no si. Tem enom to tehnem nen nom to taneh nem nen kenom no pa skul, nom pa stat skul nom e tenem nen. Nom pa teh nem nen e aya peo e va'hu e meh kear peo nen. Nom eh me nem, me koveh nem pa noh pa meh von. Nom pa teh nem nen, nom teh va reh rakar nen, nom to teh bo roh teh a mani ba o thirty years pa von boneh. Kenom to teh pah von boneh pa antoen eh aya penom to vakavar va'hu, kenom pa no pa new para von. Vengen nom to ita iuh keh roh a nem a von vo suk a taia a von boneh, nom to iuh rakar nem ya to tenenah ru'en a naman nom to res no pa va susurap. Nom to no kenom no pa va'huv, nom pa sun nem gin benom surap gunah na pa naman, a naman a ruruvun akah. Tem enom to no pa va'huv enom ahik benom vos vakau ama. Suk ataia enom to atau ru'en a va'huv kenom pa res no tamuan pa va'huv. Ma postakah benom to no pa skul nom to roh kenom va en- enean o ma komana naman nom pa vos man a ma. Tem enom to no pa taurev, enom koveh pasi pon vos akuk ma benom pusan inama va'huv pa naman boneh. Ken tem enom to vosma iun, nom pasi teh nem nen e aya penom pasi sue kanom. Keom gue a no vateh pa va'huv to temenon a tah manium, bi piuk anom be nom si gue ta no pa va'huv. Vengen ahik ama morok pi si no akuk non enom to no ovoe nem pa va'huv. Pi o- o enom to ambuh roveh kenom pa iuh rakah ro nem o- o boneh, nom to iuh teh rakar roh nen. Enom si nem pet a taia, ma tah enn to pur vakauh rakah non i a von boneh ahik benom beoh roh. Ma ken tah enn to pur non nen, e seke nem akuk a taia i to hot viah rakah non. Ahik beo hek a tah ve a, tah enn po o, pa von o boneh. I pa teh pet enon ama meh tem enom to nes teh roh nem a namban to kiu rer pa misin si im ama cow ki pa deh kamanom ama o, nam pa res enn o nem. Veh ko nom pa enjoy ro nem a von boneh suk a taia e to gon enon pa tah enn va mohin, a varona, tah ve a yian, ge a mani, ge a novan, ge a esu, ma tah va ru'en, mea tah enn va tahi no to enn o nem nen. Veh ko nam pa re'es o nem a keh a von boneh kenom no pa niu para von, nom to iuh tamuan rakah nema von boneh. Eh eo to iuh rakah ro non, eo to ikta iuh ro non benom to keh a von boneh. Vengen ahik, tem enom to teh va reh rakah en, ki pa ep amani ba, enom pasi vava en pet en nom to ambuh em. Nom pasi. Tenem pa o va, pi a oh boneh a oeh pa misin nom si mas no en pa o va nom to vaneh inem nom si teh koman inem nen. Tem po ito ong en po tem enom to keh a von boneh, eo to vos aro na eo taneh ma pa skul ko pa koman no ba nom to no bat nem pa von boneh. Vengen in to a'un keh roh en pa von boneh ki no err, eo eh pusan teh noma pa skul. Tem eo e no pa holiday manu von ko pa ogang ir e meh oah aneo a von boneh keo pa hiv, "ear no bat ror mani?" Ki pa sue, "nom to keh roh en nambua orom." A von eo to niu para von, va'i ko a tobot va'i nom to tehnem era'u pa von boneh. Vengen a von boneh va'i era'u to ikta pino anon a von va moan. A von va moan penom a viah oah eo to mesa va'i nonia ni era'u. I pet to tenon ba ma ken ken ti to ten rer ka ma tateh hat pa tavus pa von boneh va'i era'u pa mamoi ti va o- oah irer veh va o- oah irer a von boneh va era'u. Ikto pino anon a von va moan, ahik o ba tavon va o- oah, ahik o ta ma hanan to nonon ta'or. Pa'eh akuk a hanan to vos non kepa ha'ama, era'u ahik. E to tehnom pa von a era'u enom to teh tamuan akah nem ahik benom no vir. A tavon o beor va o- oah rer kenom pa res harah varu mani ba a von boneh to ikta viah vir anon. Suk a taia tateh kaveor pet bir oah ir to gon rer ama tah penom ito ikta pino en a von vamoan. Von nom to iuh raka inem, e i kor.